Karazagna rôbo, misy maromaro karazagna. Misy rôbo droaty, rôbo tsotra regny. Dia misy rôbo malalaka, misy rôbo lava, misy rôbo fohy na rôbo sexy hoy zahay. Izy ka fa rôbo lava regny, ndesigna mandeha mivavaka na mamonjy fety. Rôbo malalaka ndraiky, ataon'olo bivondraka. Fô rôbo le fohifohy, rôbo sexy hoy zahay igny, entigna amin'ny andavanandro ka efa mafana andro.